Kii kiriira ee gintu ja muchere tuuge nkuma gwita kugura ndukene ndaagura ndukene nkaanaju ngaakia niiko ndaakia niiko kiiko riikinya iikugwata ngayanisha ethira niiturenguria biakwa ngatayarisha eethira li tukarati twakwa eethira nkwendaa kuruga ju jutukanite na kaatati na mungau kaa eethika mbagite kuruga eothire iinaa gastew kando kamuchere gaakwa rikoo kikaa ngakama niko riakana nga ngambithiokaraanga ingitire tukarati twakwa gitunguru kiaya ngeekira tunyanya twakwa tuaya ngeekire mh karati ndeekira karati ngeekira ngetera rukatheruka rwaatheruka nkathaambiria muchete jwakwa ngeekira ngeotira irio biakwa biaya tuni uu ngachoka nkaambiria nandi guuite geethira biikuyaa ngatayarisha thaani chikwa ngooka methene naa tukaambiria iikaria irio bietu